सोना कलर के सोच के रंग हाम्रा काठी दिमाग मे आबाइया कहके हाम्रा घर सोने कलर के ब । गऊ मे हाम्रा जॉन घर बा न सोने कलर के बा ऊ वाला कलर हाम्रा लागि बहुत मतलब निमन सोच लेआइया । कहके किसीओ वी काम सुध होइया कहेके उहए लागि हमनेके के सोना कलर के चीज कीनाइशी । सोना कलर के चीज सब बेसी कर के पियर रहैया उहए लागि पियर चीज सब बहुत सुध रहैया । किसियों वी पूजा पाठ मे चाही कसियों हो आउसनक पियर धोती कुर्ता सब आउसनक मतलब जाके काम लागैया पूजा उज मे । ऊहएलगी सोना कलर से बहुत किसियों जूदल ब सोना त तहहे बा सोना आखुनी बहुत महंगा चीज बा कहके । आदमी सब किन के गोटके रखले रहिएय बिहान के दिन मे ज बेसी वाऊ बड़ी ओकर बेच हमणिके पैसा आरु फाइदा होई कहके ।